Eoa Israely zany ndraiky ataontsika hoe pays somary historique zany e, ein amn'io feno korontana foana tsisy zaka manjary mihitsy zany ao e. Bakeo amindreo any koa somary mila manara-dalàna zany koa ny vehivavy, mila asina fol- foloara ah tsy foloara bôka zio fa saromana zany ny vehivavindreo any e tsy haiko karaha ninja reny masondreo amin'io, ohatrohatran'zany zany e saromana, arabo zany e tsy haiko. <noise>